Ny kolosaina any Aostralia ndraika ah, <hesitation> malaza amina resaka sport karaha ny rugby, cricket, de akeo koa fandrahoanjareo hena <hesitation> vita avy amina kangoroa, zany zany ny mampalaza any Aotralia.